Makanan-makanan di sana tu biasanya torang kase awet tu dengan cara jumur kaya conto ikang-ikang ikang kering ikan asing biasa tong kase kering dengan cara tiga hari atau dua hari itu karna itu makanan memang paling awet apalagi dulu tu torang di sana kan <noise> tarada kulkas deng tarada suhu-suhu dingin jadi dia pe cara tu sala satunya untuk dijemur apalagi ikan-ikan itu tu sebenarnya cepat bobou atau busu atau basi jadi tong harus jemur deng tamba kalu daging itu tong taru apalagi daging kurban tong jaga taru di kulkas tu sampe satu bulan enam bulan tetapi dia tetap bisa dimakan karna dia wet di dalam kulkas deng tamba pembuatan dendeng tu biasanya tong campur bumbu-bumbu laeng trus tong kasi marinasi dia baru tong kasi kubur dia di dalam <hesitation> dalam tana juga bisa deng tamba kalo <noise> ikang ikan tong jemur kasana kalu tara jaga bae-bae mungkin juga dia dapa kase dia bobou karna tarada dia pe perawatan dia ba lalat dia busu deng tamba so tara layak untuk dimakan selain ikan tong fufu tu biasanya tong jemur kase jadi ikan garam itu memang bisa mengawetkan selama tuju hari atau tiga hari deng dia pe cara pembuatan memang paling gampang si karna dulu kan memang tara dia pe tarada kulkas deng dia pe cara pembakaran juga cuma <hesitation> cuma mengandalkan tampurung kalapa deng serabut-serabut kelapa deng ketumbar deng segala macam lagi <noise>